<hesitation> ɲammbinda Australia e hawti e e kujeeji ɗi ɗum andi to duniya pat ɗum ɗum kawtindir ɗum e ɲammbinda ndiyam kusel.